Naa ndyenna tedna' xomod ndyoxkua chichilo, jwa'n kon ngon, mbayze ndyana' loolaba' ndiney nchaney nawe ndiey, ntak begamen chokuan nakzay, chokuan ngoxa'cha yina', a chuxa', per nawe nde zi sabor nieny nabe naxe ndiey, per naya ndyenna tedna xomod ndyoxkuay, ziba jwa'na, nakon thiba nak este estofado, estofado nawe ndyea' nawe naxethoz ndiey perna nu jwa'na ndyena' thedna xomod ndoxkuay.